اکھ ٹوسٹر چُھ گرمی پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ بجلی ہنٛد استعمال کران یُس روٹی ٹوسٹس منٛز براؤن چُھ کران۔ ٹوسٹر اوون چِھ برقی کرنٹ سۭتۍ کوائلن ہنٛد ذریعہٕ تیار گژھن وٲل انفراریڈ تابکٲری ہنٛد استعمال کٔرتھ کھین بناوان۔